Seng aa muteu tuu mu keu tuu na sen deu mu kum sa yilu mu ma kum yil keu lim teu reu ted mu sa siin keu jong aa <hesitation> jong hgid- jong aa ligid turu ligeu tema rue mu ted sina mu terii geu mu vukta mata em geil ke keu ojedbura keu dame ko gelbe bini <hesitation> baba- ba vong nebud dan dombeya idai dom nebuni ninge ojedmu damu paan ge da ban too daba bedsina wola bata em wol bednbeya ben jai wolbednbe kou bit ba piin indag ma'an beya beu dag-beu dag wong. T gou bata vugnem ko nebud da'an donibe bilu ko kuma ba em ke'in zong badan kum har ba seng dan bobm tigeul da beu ma'an keu yebura ko kuma keu kiin keen mabeya ko keu yebud ta ma wawin vugnbeya kokuma ma em nebud daan dombe zong bura kokuma nebud da'an dombe nebura ivoo son deu gante wuu bini pat man wawin danbeya yama mu keu zong daan be se'in deu foo man wawin vugnbeya kuma <hesitation> ko val zong'uu ko in ning manin teu kunu lamke beya ba keu'in da'ana bini <hesitation> bilu in gab in teu kum bilu geu dole inda em nebud dan dombe ning ira. ko torah nebudgeu ruu yam turu yam kou se sin ne'a ne kou teu habdin keu nena da lin da bobm du ma rayuwaru Ina teu mamin deu kenan iribe kou inda vugnkeu inda em-inda in vugge geu inda yidda'an boba a daban keu nya'a beun keu zong'aa kiin dole inda ban too tunda nya'ama beun keu tuna sen geu beu dau keun baga ida ta ema idakeun dan nebud doma idom geu ida-idai da keun bira ida em zong ko wol da'an bed beya ko da em zong'aa in lam-in lamke be daan lebm ida liin keu ojeddi keun ogeu inda'an wawin lebmbeya ida yabud nya'ana na bina yil deu data kum keu lamkeya rayuwaru duniyabe ida ta kum sona neb kam kou ibenni kan kou ida ban aa inda'n bera wola neb kamkou da ban a-a dan-daa bini tigeul ma'anna ta'i pat zong teu gong-gong nening da'an wawin dun bei gabe zong'aa ina teun ma'an kpang temureu nening gab ga in vug inem teu da'an geul be kane inhud ma'anbeya ko in songa to veneb kou sei ari veneb da sin banin keu anda keu yama da an sin sena dan ida sin baga keu ina-ina in teu kum duniyaru keu rayuwa keu neru in kam kou na'an mamina in mai geu eei da'an kiin bina sonei aa vagsa inning dan ba'an too aa neya geu ma teu sona In ning kou da baan kak neya neba leu kanwa tem boo teu ira a-a ne ning da banin tem o sonse pat duniyaru reu ku muigeu beu kum teu keu gong- gong keu neya ne ning kou da'an bein keu nemne son kiin nen ida wawin tuum pumbeya ne ning ida wawin vallin be ungaa ida liin numu duniyaruru ne ning kou da ba'ar aa neya geu ne tenna in piu tukeun ma da ma'anga ne ning kou da beu bein pinta tusa mabeun a- a ma'a beunse ne ning teu gong akou teu gong veneb se baru walsii beun jong ning ne ga nere pat veneb wal seu teu gong-gong jongaa nera veneb sen gong- gong da tuu man ninga dau valtin duu nere kou da tuu ina da oning o vallinduu ne ning ko da tuu ina da like numu nebe sa'an duniyaru <hesitation> ina bit ada bang duu sedai ida moke venebbe mana kumke keu neya kum ke keu nebura inda kum keu neya gong- gong inda kum keu neya da ba'an beun kii lamke ambe ya ko kuma nda kum keu neya dan wong gam boru da bann wong ambeya sonse aa ko kuma in ma teu tin- in ma teu tin ba'i biin ga fa ben da ban neya da- dan- dan duu bob zong kum kumbe geu ida ta wura ida ba'an neya hali o teu kiin ma teu tin dag irin wongaa idag du dag daran odning o bina. Duniyaru teu kani ne ning kou da ba'an kai nena ikum keu neya yeu sonse in vug teu kuna inda am kou vugn yed keun nebud te'uu ace da beu gam ida ibinaya neb kam sonsen deu numu ada ta kum rayuwa da ta kum gong- gong keu neya ida neya in kum teu keu. Oma naban in kumteu bii zong aa ko kuma bii nuud teu keu laa kin ko inda pa'an tem ningne nening dan pa'an tem gong- gong kumke ru teu ka kim ina in bag keu nereu geu pat dan vakseu nyiina neb kam ko da'an son nyiina ina inda ma'an keu ne kawai sai moke venebbeya sai inda pa'an du'aru veneb o vallin neya kin veneb ovallinku kuma ina teun man duu nere pat ogab keu sona inda duniya bein jam keu neya inda duniya bein keu ne- neb sona ina da- da maminduu pat inda beinininteu keu tem ning ne keu neya pat ina da kum duniya rureu pat